<noise> ne'g mginn yuzë nak x̱aꞌla x̱aꞌla lo klas mgin, yu mgin xna kolor, yu mgin xna kafe, yu mgin xneꞌ minn nak mgin bur, yu mgin nak man man diꞌk man xneꞌ minn lë kolibri gana yu ic̲h̲ë aguila yu gol yu <hesitation> ic̲h̲ë ngid, yu ic̲h̲ë pat yu ic̲h̲ë c̲h̲ë man knu.